Woatin daaba hinben, aba wonsun midasa bek gafete ama barea ilalte, akum ishin feden sunii daabday, yonkunii hin yakita, gagafete bila at ak ishin jirt sun hin yakin akum ishin feden sun, daabde kiasum eden sun bila at ir hindabarsin ama hin yankisin akas daabd.